هو، سویډن یو شمېر ځانګړي دودونه او رواجونه لري. یو له مشهورو یې د لوسیا ورځ ده، چې د ډېسمبر په ديارلسمه لمانځل کېږي. یوه نجلۍ د سنتا لوسیا په لباس کې، د شمعو تاج سره، کورنۍ یا ښوونځي ته راځي او دودیزې سندرې وايي. دا دود د رڼا، هیلې او سولې سمبول دی.